<noise> lëꞌ man stsëꞌ diꞌltse bëta gix bidz, chog man c̲h̲ey man gix bix loxna dela sdzinn man lo yag, lo yag xiëp man ga dzekna lëꞌkga c̲h̲og man c̲h̲uꞌnnstsiꞌn man sdzaꞌ man xipchaꞌs man, lidz man.